Yëbë neyb dun xi'im yajtëyën yëk ëch dun na najuëbyë yë ëjt's jedun nyaj xa'ajpyë koy, yë nanëkodë yë nya nëkxë nya kekëkyë ko'o yëdun jawë kyonëkanëp jawë t'syënëkanëp nanëkodë yë nya nëkxë kap yë najt'spadëp mëdyëbët's bi'i dun kënëk t'soj yobyë mëdyëbë bi'i dun nëbyawit's nëbyawonëp jue ëjt's dun ya nyaj xa'atyë tuk bi'i yë xa'atyë kap yë t'soj naxpa kap yë nanëkodë yoy jatyëm juë yë yoy yunkë odyëkam.